Oye, epa, eta, ene, eho, ehiri, ahapa, ahata, ahane, igwo, igwoye, igwepa, igweta, igwene, igweho, igwihiri, igwahapa, igwahata, igwa hane, awepa, awepa yoye, awepa yepa, awepa yeta, awepa yene, awepa yeho, awepa yihiri, awepa yahopa, awepa yahata, awepa yahane, aweta, aweta yoyi, aweta yepa, aweta yeta, aweta yene, aweta yeho, aweta yihiri, aweta yahapa, aweta yahata, aweta yahane, awene, awene yore, awene yepa, awene yeta, awene yene, awene yeho, awene yijiri, awene yahapa, awene yahata, awene yahane, aweho, aweho ayoye, aweho yepa, aweho yeta, aweho yena, aweho yeho, aweho yihiri, aweho yahapa, aweho yahata, aweho yahana Awihiri, awihiri ayoye, awihiri yepa, awihiri yeta, awirohiri ayene, awihiri gihiri, ayeho, awihiri yihiri, awihiri ye hepa, awihiri yahata, awihiri yahane, awahapa, awahapa yoye, awahapa yepa, awahapa yeta, awahapa yene, awahapa yeho, awahapa yihiri, awahapa yahapa, awahapa yahata, awahapa yahane, awahata, awahane, awahane ayoye, awahata, awahane, awahen ayoye, awahjata ayoye, awahata yepa, awahata yeta, awahata yene, awahata yeho, awahata yihiri, awahata yahapa, awahata yahata, awahata yahane, awahane, awahane ayoye, awahane yepa, awahane yeta, awahane yene, awahana yeho, awahane yihiri, awahane yahapa, awahane yahata, awahane yahane, ogbogbo.